चुखा गोने भारी प्रकारों आवे। जैसे बासमती चावल, <hesitation> काली मंची चावल, सफेज चावल, पतली चावल। मोटे चावलने, वोने भारी प्रकारों चावल आवे। जैसे पुलाव चावल बन जाए। पुलाव बन जाए इडली बन जाए। खिचडीने सबसे जादा पु कुछ प्रकारों चावल बन जाए। चावल ने काई सारी चिज़ू बनाई। ने जो खाई स्के चावल ने।